Chiuuwaa na cwiwilꞌueeꞌndyo̱ cwii xjoteiⁿ ndoꞌ na majndyeti tsꞌaⁿ niom ncjoteiⁿ joona naquiiꞌ lꞌaana ndoꞌ cwiwilꞌuenaꞌ chaꞌ na naquiiꞌ joonaꞌ cwiwiwe chaꞌtso ꞌnaⁿ na ticalꞌue nꞌo̱o̱ⁿya na cjee nncwiꞌndaaꞌ nlꞌuuya xjeⁿ na ꞌndiinaꞌ cwii nnom nantquie na teilꞌue naquiiꞌ wꞌaaya chaꞌ na ticaⁿnaꞌ nncwijmeiⁿꞌnaꞌ cwiwenaꞌ naquiiꞌ xjoteiⁿ chaꞌ na joꞌ joꞌ ndiiꞌnaꞌ meiiⁿ na cwiwexueecheⁿ sa̱a̱ tixocwiꞌndaaꞌnaꞌ. Xjoteiⁿ mateijndeiinaꞌ mati na naquiiꞌ juunaꞌ cwilawe nnꞌaⁿ ta̱ na cwiwilꞌueeꞌndyena na cwilañꞌoomꞌndyena, mati xjoteiⁿ matseiteiⁿnaꞌ cwii nnom ndaateiⁿ na nncꞌuu tsꞌaⁿ quia na jmeiⁿꞌ, naquiiꞌ juunaꞌ nnda̱a̱ na nncwjaaꞌñe tsꞌaⁿ ndaatioo chaꞌ na nntsꞌaanaꞌ hielo ndoꞌ nleilꞌuenaꞌ na nluii nleiteiⁿ cwii ndaateiⁿ, mati cwiwilꞌueeꞌndyo̱ xjoteiⁿ na qui quilꞌaaya teiⁿ na nntquia̱a̱ya quia na jmeiⁿꞌ.